Gúlor ge, tita a gwili ndúhanŧe, hana a wili umoon, hana wili usamba, hana wili ubúlu, ge gadu a gúlor.